Changni yumshoq mato yoki mikrofiber latta bilan arting. Elektron qurilmalarga zarar yetkazmaslik uchun quruq yoki ozgina nam matodan foydalaning. Qattiq chang bosgan joylarga changyutgich qo'llang.